मिश्र वाला मन पड़ोसी राज्य के साथ व्यापार करहीन अउ नाव चलाना सिखिन। तीन हजार ईसापूर्व तक एमन के सभय्ता स्थापित होगये रहिस लेकिन इकत्तीस सौ ईसापूर्व म ऊपरी अउ निचली मिश्र के मन एक ठो शक्तिशाली राजा के अधीन होगईन। बाद म एमन ला फेरों कहे गईस, जेमन पिरामिड, मंदिर अउ विशाल स्मारक बनाये बर जानल जाथे।